මොනාද බිත්තර ජාති කියලා කිව්වොත් එහෙම එක එක ප්‍රමාණයේ <hesitation> බිත්තර තියනවා. <hesitation> ඒවල පාට වෙනස්. <hesitation> ප්‍රමාණෙ වෙනස්. <hesitation> ගොඩක්ම අපි ලංකාවේ නම් නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ කිකිළි <hesitation> බිත්තර නේ. එතකොට ඒකෙ පාට වෙනස්. <hesitation> කියන්නේ ගම් බිත්තර කියලා තියනවා. ඒක සුදු පාටයි. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය බිත්තරේ නිකන් <hesitation> කට්ට රෝස, තැඹිලි වගේ පාටක්. <hesitation> ඊට පස්සේ තාරා බිත්තර තියනවා. ඒවා ඇත්තටම කිකිළි බිත්තර වලට වඩා ටිකක් ලොකුයි තාරා බිත්තර. ඊළඟට වටු බිත්තර. <hesitation> වටු බිත්තර තියනවා. ඒවා ඇත්තටම චූටි <hesitation> බිත්තර ජාතියක්. තව <hesitation> කළුකුන් බිත්තර. ඒවත් කිකිළි බිත්තර වලට වඩා ලොකු බිත්තර. ඊළඟට අපි අහලා තියනවා නේ <hesitation> පැස්බරාගේ බිත්තර නේ ලොකුම කියලා. ලොකු බිත්තර කියලා. ඒවත් මේ ඔක්කොම ගොඩක් බිත්තර සුදු පාටට හුරු බිත්තර තමයි <hesitation> තියෙන්නේ. <hesitation> ඒවා තමයි මම නම් දන්න බිත්තර වර්ග.